﻿Kua fruta ani ɨvɨra iague, se aikuava jaeko ma äpo ñanoita yande cosinape jare ñanoita ñanerëtape upuere vaera kua yau iguinoiguë jare jukurai yayapo vaera yau mopeti batido ani refresco <hesitation> tembiu iarambo rupi ani ipuere ñomoroija, kua kokomjeiva ikaviyae jare opaete rupi se aes ipora jouva jare cada unoko oyuegue jouta ikirei rupi ani ipuere rupi